أهلين كيف حالك? شو اخبارك? كيف حالك? كيف حالك? صغار? اه شنو دايرة? اه عندي فكرة مريحة هلبة اليوم اللي هي شرايك اه نتلاقوا مع بعضنا كيف كان حلو نغيروا جونا اه ونديروا غدا.